אלעבא לי ג’אדי נבג’י נלעבא מע אלאסדיקה דיאלי פלחקיקה היא אלפליי סטיישן ו נלעבו אלעבא דיאל פיפא דיאל אלכורה, ו נדרו טורן נואת קול וואחד כיילעבא פלפרקה דיאלו חתה ג’נשופו ש’כון יואצל לנהאי ו ש’כון לי כייפוז בהד’יק אלבטולה, ו אלפאיז כיקום ענדו שי הד’יהה.